Ro chi ioro contento, ioro contento, oiro feliz como kaisukura ji familiaryo te nu ni nu kua´a ni jii in familiaryo suni ni jií in stero, in xiro, in primaro, in primera te nu hora ja ioro triste, te nu tu te este chi´iro jana chi na tua na modo ja na sa´a revivir yuachi cosa a kua´a ku xi nau tinto´o ni io xi ni ntua ji carru ntua, ni ntua pues ni jii te tua na modo ntasa sa´ayo ia ja ntukoo yuate ntokoo te nasa´a revivir jio chi tua kuntatuyo cnakoyo, chaa te nu ni jii xi ntiga ma kiuga ja ntii.